Texnologiyadan tanaffus qilish raqamli dunyodan uzulish juda ham muhim. Chunki bu insonga judayam katta yordam beradi. Chunki raqamli dunyo bu insonlarni juda ham <hesitation> stressga solib qo'yadigan narsa va bundan ozgina dam olish insonga, tanasiga tinchlik <hesitation> va osoyishtalik beradi.